<noise> جهوة تركية على حلو أسويها بإظافة ملعجة صغيرة بن تركي مع سكر حسب المزاج، وأغليها على نار هادية لين تفور.